जे आऊ कोजेई रेस्टोरेंट का मालिक अला और कुणी मुक बोलला खाणक अच्छों ना आति तब आऊ तेस बेरि माफी मांगदा कि आगे से ऐसो अन्दोना और जे अलो तब दुजाए आयानु एतके बास एक गलते माफ दे करे।